भेड़िया अपना परितंत्र मा संतुलन बणोंण का वास्ता एक अहम भूमिका निभोदु शिकार की आबादी ते नियंत्रित करि क ये सी अतिचार्णता ते रोकदिन भेडियो का परितंत्र ते सुरक्षित कन्न का वजे सी वनस्पति ते विकसित होण कु मौका मिलदू